Tumisuban nyam dokom nyam ato gudadi ri hangi enda wam ni nyam man kusel nenden be kwasam. Wala komichan ni be man kusel be kwasam ni guduti patmida.